ओजो ब्रेद् बनय्न थकज् मक्सि सुब्रुन्कुर मम। भने ओजो मरे एअ ब्रेद् बनय्न <hesitation> थकज् मेअ मक्सि सुब्रुन्कुर हनु जवज्। थर् अतए बहय् ब्रेद् अतएअ गप्से थन्ग्से। अत नि सुब्रुन्क् बन्सिन्ग् गुर् तिल् थयु मुन्से थकज् मन्द थयु। स्तिक्सनरि थ तमिजिन्कुर् नै क्रुम्। मोजन्ग्दुर् गुर् दुन्ग् कलम्। न्गुन्दिन अन्गु बन्दि थय् बिन्दुन्ग् ने बय। भिख थन्ग् ने गुर् क्रोद् द कलम्। मुन्से थकज् कस्थनि थयु बेहय्।